في يوم من الأيام، بدت لعبة ولد صغير، إنها تتكلم. اللعبة كانت دمية -دمية جديمة، وبدأت تسأله أسئلة، وتحكي له جصص. الولد كان فرحان مرة فرحان بالدمية هذي، لأنها صارت صديجته.